Ia, kolontsain̈y ndrô, Iraniaina àby io ndreky zen̈y, ten̈a ny nampalaza irô maro ndreky manankarian̈a zen̈y irô resaka kolontsain̈y. Avô hisaka tôn̈o vôvô zen̈y misy fankalazan̈a atôndrô. Irô koa zen̈y mankalaza resaka angara natira àby io. Aviô resaka fandokisan̈a koa zen̈y fampiasain̈a episy zen̈y ten̈a malaza rô.